Sèè ka yèwȧ dìì maŋ nyiìŋ e nɛ̀ɛŋ mìŋ manaŋ wèè ka jè ɔ̀ɔ̀ mìŋ jè ɔ̀ɔ̀ mìŋ jè taìŋ zimgbe nȧŋ yaȧ e ɓȧnȧ, e golà ɓana e yèɛ naŋ gbɛ̀ɛ̀ nyùwa lɛ̀ tiŋ mìŋ jè tiŋ mìŋ jè maŋ nyiìŋ, òfoo tiŋ nȧŋ yaȧ jeim nɛ̀ŋjè jiiɛ̀. <hesitation>